Achame aame kimyet, kimyet ko punu pandek, pandek kekole ko, pandek kekole korut, kotepi <hesitation> arawek lo, korok koruryo, ko ng'o ruryo ikes, nde kes kopa stoo, ip- ipoor, korok ii- iima, ndemaa kopa tinga, kopa tinga nyi ilal maat, indene peek, ikany kokuut karipu ten minits, itau indene unga, ikwany twendi min karibu twendi twendi minits, twendi minits, iisuti, indene chepkube, iipu iipu ng'week, ii- iitil. iwe imbar, icheeng ing'wek, inyiuun, itil, ii- indenee sapuriet maat, indene sapurieet maat, ind icheeng mwaita, itil kitunguik, indene maat, korook indene nyanyek korok indene chumbik. korok indene korook indene ing'wek, korok ikany karipu twendi minits, korok itau ii korok isutu, ii- iikas ko uu yo karuryo ng'aruryo. kot ko toma ilal ititeshi kwenik ititeshi kwenik koruryo, korook isutu, korook iaam kimyet ak ing'wek.